मेते पता छ टाई कन करीते बांधी जानदी तेकु नॉट बन्दू टी बीतीं टाई ते निकली ते और टेकू एक छोर हुंडू जे बितीन उपर जोंदू।